Fomba fiasan'ny pensily hazo, ny pensily hazo dia mitovitovy amin'ny penina ihany ah, tsindriana amin'ny tanana eo ambony taratasy de manoratra fa ny pensily hazo ah fanaovana sary de tsy, ny ao anatin'ilay pensily hazo ah <hesitation> karazana ohatrany saribao fa tsy ranomainty, de ny pensily azo koa afaka fafana raha ohatra hoe diso izany ilay sary nataonao teo amin'le taratasy de fafana amin'le goma ilay izy.